Suku tari ene me na sak, dede bio a saki bebe a teke be, ai-awome na teke ba, wa te ke teke faan te bebe, wa wari me ofonte, wa wari ofon ba, awoma paba mu pani sikriba, wa piki wa fie ba ba-e fie. te wa fie ba te dokia be fie, wa meni oboko fie ye be be, wa oboko fie me ani ofiri ma ba, din me bu ani wa sor barie because i diri dawo wari mu mie be saki wa din be bu an sorte eneme ba te-e be, i me ani ofiri mate te wa ke <hesitation> du i na pri te be be ina ski te so te, wa oko me ani me ye te-e be, eneme ba te-e kebe sikrń me bebe, a piki ye ma tan pakan bo ba, piki bu ye ma sikri ba, a sikri faan te bebe a minji, brii te, a minji brii te â ke bro paka te mu derei mai emi bebe, a piki o ki te piki ke bro paka fe, anie tari ene me bu aye ba bra, a piki mu temu <hesitation> jaa te a piki ina te derimate emi bai, ani jaa saki, a mai-mai ye bu ye, ani me aimai-mai so ye, ari ye te aniso a ja saki paka if a mbana nyana te ke fini te mbraka me ye-a bebe, a maimai ye te ke piki bro paka, ke ba ene me, eneme mie gbain, ai bra me ani a ke a ye bei-e tari-ene me, a piki mai ikrama ene ani suku mai din mai din saki bo ba a piki ye-e ani. A piki pa moku a ye be bra me; dede bio a saki te, wa te ke te be be; a woma piki pakate mu en kro bai bai kori ba; wa piki, a pi ki dere ye me, an ye ba, ai ye te bi be, ani fina te mbraka me, a piki okiba piki ke bro pakaba te mu te mu ani so dereba, a derete bo te-e be, a piki, wa piki eneba-ka wa fi bari be-e a piki mie doki bai, enebaka me ja-saki wa tomna fie, sorte fiea fie-a, ja saki wa be-e ye wa <hesitation> mbana foi or ja saki wai bio mbraka sin enii be, a be-a ngwa iru bia bakam ye wa mbrake sin fi, an bra me ani ene baka, bobiri me la te, wa piki buruo tra <hesitation> otra, otra, piki otra, flo, flo me emi be-e wa piki otra gbon ba, otra gbon te wa mo-note; terei kruma ene wa piki an bra me, ani wa piki terei krama, terei krama enebaka me so piki ye-a bei bra, ye me ke paka te mu derei, a piki pakate, awome so diri dawo wari mu te-i be, yerima ani paka te mu ye me derei nwenii te wa bo ini-a din ene-baka ai bra me ani wa pa ye-e, wa ye ba, wa oboko fie ke <hesitation> bobiri fie-fie wa ke dedebto fie ba. So that i dein mate <hesitation> ina diri dawo wari mu ba; enebaka ja saki gberi so-fori bebe wa garri ke minji bio suaba wa bu ba, eneme bobri te-i be wa piki tawo bebe, tawo ye emi bebe wa piki tawo te piki gboin ba, wa garri tawo te piki gbon ba, sono krama din pa gboi bra me ani bo aru sikri ene paka late-e be, aru sikri enebaka me, ini ba awoma i bari diri dawo wari mua, ėn wai bio emi, en wai bio eni bra me, eni ma, ani moku, yeri moku ke inyo sra ba, ani enebaka me a ye na pri te, yer inyo sra te, a wai bio moku kon-a koria saki sen moku piki ani me dogi te ke, fina te mbraka me dogi te ke piki pakaba, ke mu derėba, en dere te bo ba saki, ani bu belema because ira mute mu derei bei-e me ani sme bra sme bra wa bari, wa pani ke japu wari mua, wa fie nyana wari te wani so fiea be fie, ani bo <hesitation> sonlo krakra din sonoma krama din ani aru sikri ene: wa <hesitation> kini nyana tamuno be wari mu ba, wa mu te mu imiete ke obe ba eneme bu weeki me bu oki wani gbain, gbain nwenii te wa bo moku ani enebaka me la-e me ere si wa piki mu te imiete ke obe ba. imiete ke obe te mu wari so ba, wa wari so sak me, an sak me wa ye ne bia, dede bio me wa ibi sak wa ye ba ria go-go-e ye faa ba sikrina i biyie, fie sor before wa mono me ye sor kroma treme bo an sak me la so that eneme ba kuma wa bari fanyan fanyan ke bai ye te so <hesitation> tamuno be wari me mua so i bi saki wa ye barie ye faa n̍te so tamuno be wari me mu ba te mu imiete ke obe ani wa ye be bra ani <hesitation> ene me bu wa ke anga be bra.